کئی ہر سمیں پوری طرح سچا ہونا سنبھَو ہے۔ ہر سمیں پوری طرح سچا ہونا اک آدرشن بات ہے۔ پر واقعی زندگی وچ اے سنبھَو نئیں۔ منکھی طبیعت سماجک مولے اتے وکھ وکھ پرسِتیاں سماجک اتے ردھایاکِن اک وکارن۔ کئی وار سچائی کہن دوجھیں دی پھَبندتھ چوٹ پہنچ سکدا ہے۔ اودھارن جے کوئی وِکتی نواں کپڑا پانگے اپنے دوست توں رائے منگدا ہے تاں سچائی دُسن نال اوس دی دلاسائی ہو سکدی ہے۔ اتھے سچ دی بجائے نرمی تے دا کوئی جتن ورتیا جاندا ہے۔ اپنی آگ توں سچائی کئی وار انسان خود نال وی پوری طرح سچّا نئیں ہوندا۔ مجھ کھِدمات دے لئی کئی وار کچھ مشکلیں سچائی توں بچن لئی خیال تہاڈے توں مُڑ مُڑ کے پیش کردا ہے۔ اے آتم رکھیا تے منو ویگیانک سنتولن لئی ضروری ہے۔ نہیں تیقِی رہئو پہیلو۔ کوئی طرح سچا ہوندا کئی وار وِچار دہانت پھیرا لیاوندا۔